<noise> यदि मै लटरि या उपहार कुपन जित जैमु तौ मैं जितल पैंसा वहके बहुत ढेर काममे लगैमु मैं । जैसे की अपना घरके तेहना जगा खरिदमु, जगा खरिदके घर बनैमु, कुछ पैसा मैं कार खरिदमु, भरभट्ट लहमु । कुछ पैसा मैं बैंक मे जगा-जमा कर्मु और जमा करके <noise> कुछ पैसा लैके मैं बिदेश जिमु आउर खुब घुम्मु, मोजमस्ती लेहमु, जीन्दगीके पुरा पुरा आनन्द लेहमुँ ।